لو هبدأ برسالة اني اعتذر فيها فهبدأ باعترافي بالغلط اللي حصل وهكون بعترف بصدق وهعتذر مباشرة واقول لها انا اسفة على كذه وهعبر عن فهمي لتأثير الخطأ ده وهقدم تعويض يعني لو امكن معايا.